Suu yuga kajatiñu ku mortilu yuga kajixi jituyu kaa, kasade kikoyode kitavade ja jaa ni jii ntaka katujide te kasa´ade yua ja kaa na sa´a liide yugate kajeexide yuka kachuta´ade te kajeexide ji ntuyu kaa yuka te kuja ku, ku yuga.